Onre nintaxhichi ndavján chokoján ndaga chokoján itadevo njuaju nanatu njuantu, ndavite kenotu nguero ndavitu nuu na'a onitu njuantu nandukutu itá nandukutu uun chindó natuu, ndatavatu nde dentro ini vee tuu ndeyanjutu nandadetu ndanuvatu, cuaresma atu atu nani viko ndavuu ndo'on anarta no'o dontu tatavatu iyetuu ini yanguu tuján va njuna chituu yetuu, nunu onré ñaninu tuu ñonriono na'a nonrodo indeján nayutu chí taka tuu hi pero konre ndatu ndañuu nun tukuero ján, kuanduu yandetu kutukue yanditu nuu nuu nani taka itá jan dita ndi nuu banco ján kuta kuandu iduu tuu nonu ndatavatu yetuu iho dituu noni tuyee, ñani ini tuu ye'e yetudono ndadavatu kuatu kuvatu kuu emm nanani pero ndojoni nitenuni ndonkanda tavatu, yetuu nuu tatavatu yetu nduntuján.